Tay soo seetee nit ki mu doy la, nga am si moom confiance boo xam ne wóolu nga kii. Loo ham nga dénk ko. Soo hamee sa xalaat bu baax nga dem wax ko, nga génn si biti déggoo ko fenn, jotaay boo toog déggaloo ko dara, koo ku mun nga koo hóolu koo ku mun nga koo hóolu. Soo jàngee nit ki ba xam ko war ngaa xam ne kii su ma ko waxee suma soxla duma ko dégg si biti. Su ma ko dénkee suma halal duma ko dégg feneen. Te na ma ko ko joxee, noon laa koy fekkee. Bu njëkk mag ñi buñ la daan dénk xaalis dangay ñów. Dangay ñów ma dénk la, keneen ñów ma dénk la. Day xotti morso, takk sa halal, keneen mu xotti morso, soo ñówee mu ne la: loo ma joxoon. Mu ne la taa, nga ne ko konteel. Xam nga koo ku du mas a huruj. Lool daal mas na nekk.